العمر الي بثبته بيكون <hesitation> يمكن اثنين وأربعين لانه عمر يجمع بين الخبرة والروح الشبابية يعني والصحة وال- والقدرة يعني على اتخاذ قرارات سليمة وفي نفس الوقت يعني نتمتع بنفس يعني الشكل يعني الشبابي